والله احسن شي واحد يعني يخلص يومه يتفرجله فلم هيجي درامي بسيط خفيف ويسويله وياها حبشكلات ويعني عالوحدة هيجي يفوت بالفراش يكون اجواء